କୁକୁରା ମାନଂଗ କା ଵିଶଯରେ କେତେ କା ସାଧାରନ ରାଂତୀ। ଉତ୍ତର, କୁକୁରା ମାନେ ଅନେକା ଅକ୍ଟୋଶୀ ହୋଈ ଥାଂତୀ। ତରକୁତରେ ଜଦୀ ଭଲା ସିଖ୍ଷା ଦିଯା ଜାଏ, ସେ ମାନେ ବହୁତା ଅନୁଶାସିତା ହୋଈ ଥାଂତୀ। କୁକୁରା ମାନେ କେବଲା ଘରା କୁ ରକ୍ଷ୍ଯା କରୀ ଥାଂତୀ। ତରକୁତରେ ସେ ମାନେ ବହୁତା ସ୍ନେହା ପୁଣ୍ଯା ଏବଂ ମିସୁ କା ତାଂତୀ।